א GPS איז א זאך וואס איז <hesitation> אינדרויסן אין ספעיס, און ס'געבט- ס'שיקט סיגנאלן צו לאזן וויסן <hesitation> לאקאציע און <hesitation> ווי עפעס איז איז ווי עפעס זאל גיין און אויך וואס די צייט איז.